Raha ny kolontsaina any Kanada tsy de haiko loatra fa ny fahafantarako ny any Kanada izany de tany vitsy tanora any, antitra daholo ny ankamaroan'ny olona any nefa be orinasa any ary izay no mahatonga ny any Kanada be tolotr'asa, de faharoa manarak'izay koa ry zareo ao Kanada ao o tsy manana ny fitenin'zareo manokana fa na miteny anglisy na miteny frantsay.